شوفي باعي اكلج حاولي تفوتين دورات يعني حتى من تروحين تقدمين يعني انه يعني تكونين مفضلة اكثر عرفتي او مثلا انه تصيرين اينترن متدربة ببلاش فترة يعني بينما تتعلمين عالشغل يصير عندج خبرة